Zok gə yag yan yangi a arei wee su ittiko naá komna a, ar ai rə ya an kai ko maz eles pa pi ri ari pa eloo ina a meen maz pu gabmsə rə ipu eska ina eləkarren də, ipu esku ar kittə wess bo a gbəsəs as. Wanka ves peka tomsa. ros tona moo waza uma rəz pa akin tomsa noo pa yanga mari irlerepu ina i yerekən arə teka ina ron ting ves eska ni dook pa a pu gbamsik re ipu eska toms rosce. Esak sei mona zaa pu a laa tomsa ros na tagə ma sei in pumsa pu kwan ves ves telle eni maa akinik tomsa roos pa tomsa roos maa gə pi pa. mona mangə ii toms sei a kamb tomsa monde zulles na pa ba a báá bak amma ni a pu doo kən dəz mona ka mee meeka pa gə. ina pat a po'k ko mas zi a boz sei esak sei na mee ka amma yanga mari yonga mari ar oka ro i muss mee ka Yangi a esak boo bams makaranta i i i laa mee kai i i pi ang gə gəg toms pi pa i gə gə bok yaki rii zok yaki riza zok yaki pa ii pu soo rə teka dooga mari a ii, pota i ii n toms esak ai wess topa pa in wess gbəsis in boo kən waz toms ta ha bona mona pi naa dangi itiko reka rə tariko gə a kin sə tomsa ros graye bawanki ina pu non.